भिअक्तिर् बिअक्तिर् ते जिबोनत् सधिन् ह्वतु अति कुअ पैसन् करन् सधिन् अबिहने जिकुनु कम् करन् बधह् अहि प प्रए। अरो एइ बधह्, बधहे जिकुनु कमत् बधर् होन्मोकिन् ब होन्मै स होन्मोकिन बलग अहेद्। अरो बधर् खेतर् जिकुनु कमप्र बिअत थकि बलग अहेद्। अरो सधिन् हले बिअक्तिर् जे निजोर् इस होनो खोरि जितु निकि हपुन् थकि हेइ हपुनप्र। अरो हेइ कमप्र ते मोक्त मोने कम्खेनि फल्दरे हुसरोपे ब अहोसोर् बबे कथकेनि बोजितिओन् निजोर् कम्खेनि अग् बहेने ब प्रए। तर् बबे बिअक्तिर् बिअक्तिर् ते जिबोनत् सधिनत थपतु अति कुअ पैसन्। अरो सधिनत अबिहने जिकुनु कमप्र बिअत थकि बलग अहेद्। <hesitation> सधिनत, सधिनत होइसे सधिन् ब मोक्त मोने ब मोक्त बिसरने गोइ प्रए। अरो अनेन् होइसे ए सधिनत अथतु ए ब <hesitation> निजिर् ब जिमोन् जत के खोरिबोहेतुन् होइ। किन्तु नितिगत बबे ब बिदिगत बबे जिकिनि ब कम् खोरिबोलो गसे हेइ नितिगत बिदिगत मज थकि हेइ कम् मो खोरि जोत अति कोइ पैसन्।